<noise> O'n juft poyabzalim bor. Ularning turlari yozgi va qishgilarga bo'linadi. <hesitation> Yozgilarga <hesitation> har xil turdagi yozgi yengil poyabzallar, qishgilarga esa uzun va kalta poyabzallar kiradi.